بش تحدد تريكو شعل- برونشي لحديد فالتريسيتي حط التريكو فوق كش حاجة بلات وعندك لحديد جوزو علا التريكو ولا علا الشوميزي تاعك ولا جوز خطرا زوج تلاتة حتى يولي شباب ويولي قبالة وبصحتك راك فريتها